Sakita mundam ta kine pelaan. aki pe pu womai tu unun dan ta undam ta un kine pelaan ti'i kita mendon tungkara. tungkara ti'ii, temun tatu ma an tu- te mun taman witu nungka temun tatu meke leos paindon tu <hesitation> mondol ne naan <hesitation> nena dout ni tu ma mantu toyo man tetap dumout tungkara ti'i. satu dimou do toyo ni tu mo tuyun dan tan pela ta pei ndon um pela ta ti'i meleos- meleos rewek. wo ne naan pe kesi ina unundam papa kenet tua'tua um serewung um serewung lei ti'i endam gaga tu. sa kita kepelaan um serewung ti'i maan tu dei temun tan serewung ti'i endo muange tu witu de wenta wo tu p <hesitation> kuwai pa anu ta tuwi tudengen ta ti'i pangerer ngere tu tu perisu risu ta witu dengen satu minon dolo udout na ni tu wo tuyi pa we tamuange wi tum pela ta ti'i. yondo lange dout ni tu ti'i peindon tu peresentaang nge tutu yanuange witum pela pei endon pela ti'i rewek meleos Nu sadulu dulu ei kampe ca pa dokter, kewe dei duang keweiten sio mo dokter, se tu'a tua ta dulu ma pake kampe undam undam wi tu <hesitation> de dik nang kayu undam undam um paa pakene tu'a tu'a, nenaan lei undam u dukut putih. duku putik ti'i gaga rinai tu pa undam. ni tu kesik na ma suap mantu peresen ta tu witu nanu tu wi tu dengen ta yolondolu <hesitation> dout ni tu wotu yundam ta um kine keketan. kine keketan witu dengen witung kuku nu kebanyakan se tu'a dulu semange menanuma, samenanuma naa ne kekeiketan witu dukut, dukut tadem e capa undam. nundam ni tu menange ununane tu'a tua. kaa pa tu satu kina nuan un sabel, maang tu pela sela wean noange un tungkara ti'i. nun tungkara ti undam ta sela wian banua yaai. ni tu ma unundam ne tu'a tu'a dulu.